Pa voso bau, na paia kauvo tete na, asanano ve tevora. Tevora to vapo vosa taunima kua mana buak. Taim nor tete nor, tevona pe to, matopo upas sena po kua pio. Ma taim vakav no nanau en garen, pa garen pio. Nemba nemba na mu, tapiok, kokou, pahuna, mamos pau pio. Taim no tete na, so te bua tom nayiana to tete nor pa mia vanu. Bua tom nayiana buar veri, tsa imbe ma o ga kan dema, ka amu er pe kua man pior. To tsue wa nor veni, e yian tsa va yen amoto ka an pa e gu wi pean ve seven. Wi pean. Eyian tsa ta ambuar ka an pa e gu. Vatane ua veni yian tsa ia ta an ta tang gu. Ma nan vakav, ne wi imbi ma gu, pio ka dema, Voro taho mene kauvo pio ka anan ror, ke kua mon pior tsa vets rova na. To tsue kai nor pio, baim ma an e gu. Taim nan ta e seven ka an pa e gu. Tsi kua mon to to tsue na, a upas. Paia nan kora, ko tsue kauir pio, emam tsa me a wan ka kas ma voni pe seven. Emam tsi kia ta vots, mukai, mam tsa nau ka tsun rova nom pa <hesitation> kotsi na vanu ka vavots a wan. Kan vots ka op e wi. Tsi kua mon to tsue, te upas sena tsa nai, tsa me em pene. Yiu en einu peti wi. Ti wi nor poka ambuar e seven, a vagegiana pe kauvo kora, vangegiana bua pe kauvo bau buanavi ve seven. Ka nan tsor me a buar, ka tsun nor en, tsin tena vanu, e kua vots ene. Sove seven, a kuru, taim ne kua vots, ka sivene pe tsumbu no, pupu, ke seven? Ke tsumbuno tsue, anos nom kene nau ka me ma. Nau kora ka me ne ma pe seven. E kua to op, waveni e seven ki ta ti, mukai, e seven va karu. Ke kua op ka ben enene e tsina mene tama, pe sem pene pa tamba vi. Ne pe anambuei pa sariun ambuar. Sova upas, tsa sariun ei, pe yiam to seyem pene. Mar ror tso tsue ka nor e kua, panan anan nor egu, e seven tsa imbe gu kan an. Nan ne kua nau, ka op e seven, ka tsue ene seven eyian va imbib gu? Seven to tsue, aha, ene va imbibe gu. Ene tsa imbei pa tana gu, ma taunima gu pa paia potana. Kua tsa tsue, ii upas bau. Seven eyian ve wi pene. Terovaina eyian to mata waim veni, sove ne to yiu nu pean. Ar ne kua tsue wa. Ke seven a ma tasu bau upas. Po oyia va kuru. Sapana na pa bueno, e seven to tsue tsa tete korai nora. Paia nan ne seven tsue ka buar wa veni, apo nom kene mi en mosina, ka imbi ma ta gu ka an. Kua monb to tsue, ayio, nau van. Seven to nane Mene po kas, vis mena po kas, nau kora ka opuena po gu. Kas to gur ruer po gu, tavats ke seven notuene, ki ta saka, noto rova. Pampam e gu pa ap no, gu mate ko ras votsue ne ma. Dema ka tsue ene susu raka san e gu ka kuk ge tataoo. Ke kua man tsue ene, upas bau wi pene. Te eir po taim vo rai, paia nan kora, ke kua mon tsue ke seven, na ka imbibe ma taunima gu. Seven to nane, ka imbibe ma taunima gu pa paia potana. Imbi ka de vots ma, paia ka kas, ka na ka de vots ma vam buak, na ka dema va vo kana na ka dema va tana, na ka de vots nia va taunima ka tsue susuraka sam ka taoo-ka ra tsi no de voni pe tsinam mene tamam. Kua mon to manotono ambuar, ka tsue upas. Vai tu tsura ka, susuraka ne po gu. Susuraka vakau o gu vori, susuraka vakau o taunima gu vori, ka tsue ene, kara kak, ke seven ene, ayio kara kak. Kak korair pa taunima gu, kak vakau ka monomono nueir, mono mono vakau a taunima gu ka tao korair. Taim nor ta taoo nor o gu, pe ats upas en. Ki ta sum nor an, ma pats vakau vori pe mono monueir ka taoo eir. Ma mos koma me, tsivaka ka tsior mono ka ta eir. Kauvo to tsue kora ne, seven, na re, seven tsue ene, ayio, kara nau. Nan nor kes nau nor, ke tsinan e seven, tevora, to tsue seven, anos voso, kene tana voso urits ap muan. Taim nan nau ka tete upas em nom, Tsa opuem pa units tsa ririu na pean tsa nau ka matem, ene tsa op o urits tsa tomani. Seven to tsue ene, ayio mama tsiako. Tsinano to gono urits, tanana ap no, ka tsue ene yio sam nau, nair kora me ne tsi kauvo pio. Na nau nor, ke kua pe <hesitation> nane soso, ka tavuts momuan na ne vo pe tamno mene tsinano, ka ben korane e, e mama papa, yiam to se em pene pa kuru. Kita ti, seven a kuru. Tamano to tsue ene, ayio, kene anos nu ambuar. Taim no vots ma ven, kene kurits suei pa ap no. Taim ne seven vots, ke kauvo pio tsue, oyia vo hi tamano to nau, Mi kuruts tsuene po pats. Tsinano to op ma urits to tomani ene ka tsue, kua pene to maten ne. Tsun kora ka ras sasane, rasene pe seven. Ke kua mon vi ki ta sasa, mukai, tete korana pe tsinano mene tamano. Torovus ene pa ne tamno mene tsinano imber pe seven. Nan nor tete nor, tevoru ta kes nau na pa tene kiu to vatoka seven en gina po ombu, po era pe seven to kokorona pa gove, ke tsiako ne pa tes. Ma nan tsa ots pau ma, ka tsi tsiu po ombu, ko ena pe seven to kokorona pa gove, ka tsiakuene pa tes. Ma nan tso ots pau ma, ka tsi tsiu po ombu, ka tsue kane po kua, tsa tau o era pe seven ka kuia ene pa pipau, ka pipau pe teteisiana upas sen. Ko tsue kane po kua, an sam. Po nan tso kua anan nor, ma pipau pean voro nin upas. Ma te pemam, kita nin nin wa nor veni. Pa ma pipau pean nin nin wa nor. Ma pipau peam voro teteisiana upas. Paia nan pa, tsina rior tsun kora ka, nane von tenkiu. Taim no kikiu na ka nembana mu, ko kua ots pau er ma, taim nor ots pau ma ka tsue, kara va yiu, ar via ne tsina nara tse tsiako na ma pipau, ka ma pipau teteisiana nor, kara yiu. Nair kora ka kakata ma ombu vori bete nor po os. Taim nor kakata nor, opueir po, pa gove. Ke paia to sav sopo pa gove, ka ramene. e, e, oyiam bau, oyia ve hi, a-a itsuvu ma sam, <hesitation> kara kua a pipau. I tsuvu kora veni, <hesitation> nan nor kua pipau, ka pipau pe nin teteisiana upas sene. Oyia rova kora. Ko kua tsun kora ka sue er en, kara en ka koro. En korair pa gove. Taim nor en, po era pe seven koro, poruene peng, peng, peng pa var vakav. E tsinano to mandono ma voni, tenekiu ka tsue ene, poro ka poruem, sova kas tsa ma tsiar nene tete menu a wan. Taim no vovore na ve wa na veni so, paia ti, nor po po ka nor e to kiou kiou. To kiou kiou ka tsue, kiu ma, kiu ma, kiu ma, baim ma mandono kauvo ri. Taim no to kiou, kiou tsue na, veni, kiu ma masina tsa poro poro pa mar vakau von po mana mana no kasene pa ma tsi toro. Ma toro buar veri kora ne tsinano tsue, kas a matsi toro, katsi tete menu a wan, mana mana eyian tsa poro ka kiu a mosina vakav, ne kiou, kiou to tsue wa na sova eyian tsa kas a ma tsiar nene tete menu, oyia rova kora.